Mepɛ epo sen mbepͻw osiandɛ epo yɛ biribi a sɛ edze w'enyi hwɛ no kɛkɛ na ema w'adwen tsim dza erohwɛ no do a otum boa wo ma dza ayɛ kensenee wͻ w'adwen mu nyinaa da fͻmm. Epo eguar so boa wo ma wo honam tͻ do. Epo nkyen no tum sa wo honam enyiwa nyarbanyarba na ͻma wo ahoͻdzen so.